To kə man wul da shi ɗaŋ ayi ta ngə yan yi ngɗndi to cik kən dashi ɗan a ta ngə cob kən sən dashi ɗan a ta bgə cob kən səm mai wo yi sə ngəi tu kini a ci ngəi to wud ya təɓi goni a wad dashi mənəŋ tla wul da shi tu səman ɗan kə tami wud a ngaa təni to in yan kya fi ci ngəi tayi səŋ to lallai kokari iva ɗaŋ kya fi kə cob ngən tsəmma yi me kyau baya ci ngei kuma yan ci tu gip kə cob kən kə səmmai alheri wo dya man tu ngə domin a gip ka cob kən səmai ka saɓai tə dələn sə zaar sə dzan gon kya tsən ngəni gou dəllə zar won wultu man mə yel ki tə kirki sosai tla sə fim ma ta ngɗ la ngə fi ngəni sa sə fi ngə fi ngə shi gin cob kən səmmai ko ba mya nən ya ta məŋ ɗaŋ mya gip kə kir ki ci ngəi wo dya wul ngaan tu kai mə yel baba gwai ci ə kirki sosai, amma mə yel ɗan tu kaman mya mbiti a.